لو كان بامكاني اي اسعد اي حدث في التاريخ بختار اشهد فتح مكة. هذا الحدث كان له تأثير كبير على تاريخ الاسلام. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. واحب ارى كيف كان النبي محمد صلى الله عليه واله يتعامل مع الناس بالتسامح والمحبة. وكيف كان ينشر تعاليم الاسلام? تجربة راح تكون رائعة